شوف انا ادا كنت حشرة لمدة يوم واحد <hesitation> نختار نكون النحلة لانو النحلة يعني الطير الحاجة اللولى وانا راني حايب نطير والنحلة مخلوق جميل ويعني تروح تاكل هي لعسل ومن الزهور وهداك لعسل تصنع بيه يعني المنزل تاعها وعندها الملكة تاعها تحميها يعني حياة النحلة حياة- حياة عمل حياة زهور حياة عسل يعني بالنسبة للحشرات هي- هي كانها حشرة- حشرة جد يعني مهمة في الحياة ويعني العسل مندون النحلة مش رح يكون عندنا العسل لهدا <hesitation> النحلة هي اختياري المفضل ليعني بدون منازع